नाइजीरिया मौसम उष्णकटिबंधीय निच, दवा मुख्य दो प्रकार ऊ निच, शुष्क मौसम रंग वर्षा ऋतु। नाइजीरिया विभिन्न क्षेत्रों अलग अलग मोसम निच दवा आम तौर ऊ मौसम गर्म निच आर्द्र निच। मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं, शुष्क मौसम, नवंबर स मार्च तंग निच, तापमान आमतौर ऊ बीस डिग्री सेलसियस तीस डिग्री सेलसियस तंग निच, दवा कम समय वर्षा हाचिद। वर्षा ऋतु अप्रैल ईस अक्टूबर तंग निच, तापमान बौधि निच। वर्षा ली बौधि हाचिद, जुलाईऔ औसत तापमान पच्चीस डिग्री सेलसियस तंग निच। निंगानु ध्यान रखेन्नौ महत्वपूर्ण दु नाइजीरिया ऊ विभिन्न क्षेत्रों मौसम बहुत भिन्न भिन्न निच, निंगानु हदौ जानेन्नो महत्वपूर्ण दु निंगानु हाम क्षेत्रों बीम तो यात्रा लान्नौ।